Дар Нигерия анъанаҳои хеле рангоранг мавҷуданд. Масалан, тӯйҳои анъанавӣ бо либосҳои миллии рангоранг, рақсу суруд ва иваз кардани тӯҳфаҳо миёни хонаводаҳо баргузор мешаванд. Яке аз расмҳои муҳим — “кола нат”, ки рамзи эҳтиром ва дӯстӣ мебошад. Ҳамчунин, ҳар қавм анъанаи хоси худро дорад.